איך האלט אז כפרות קענען נישט ווערן גערעכנט ווי פייגלעך. וועגן זיי האבן פליגלען מיינט נישט אז זיי קענען ווערן גערעכנט ווי פייגלעך. זיי זענען נישט קיין פייגלעך און אזוי האלט איך.